أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغير المناخي. التأثيرات متاعه واضحة، من ارتفاع درجات الحرارة إلى الكوارث الطبيعية. هالمشكلة تتطلب تعاون عالمي وحلول مبتكرة، لأن تأثيرها يمس كل المجالات، من الزراعة إلى الصحة، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة.